Ty karaza mofo haiko zao, karaza mofo misy zany: mofodipay, misy makatria, misy bokoboko, misy mokary. Ty mampiavaky azy, mofodipay masira, bokoboko mamy sady be menaky, mokary, vary moa zany raha io, mamy i fa tsy be menaky, makatria mamy fa tsy misy menaky.